Mi buran yidugo mi lara je jalnaare ngam mi seya. jalnaare do beddina bandu njamu ngam suno vodai. to goddo hebi ferto iyam mako va'ata o lattan kullum nder seyo be de'itaare.